<hesitation> 'on se deh :dhulu' 'ye 'gabaa, :eh :mor deh eh-: no 'on <hesitation> :eh no bad luck nothing, :onhu' nyor-a 'tmo-dih nyorsoa sih-dih, nothing, only deh :due' :eh :eh mu-a 'dlu bo, 'on :ne-a 'de :zuku' :eh mu-a 'dlu bo, <hesitation> eh no-a 'on 'suh eh-: 'dhu, eh :korn ti :due 'de 'on 'de-di-a 'nynor kpa 'da accident 'di, or kpa 'de caaident 'di, 'de 'on 'duo-or, 'on 'wluh :zuku' 'de 'on 'duo-or 'on kpa-uh-' 'on kpa-or, 'on kpa-or 'pileh 'i :yee' or 'puh-', or 'puh-'. Ti :dao' :yee' or :ne-' 'kwli, :yee' or 'kwli-a 'chuh+ 'beh-dih: en 'ye chuh+ nyieh no, let me see chuh+ taan no 'de on kpa-or. Jorwor: 'yu-a 'jeh :ka :on 'beh-a :kaa 'yu :or :ne-a 'de or 'di 'do ti :dao 'i :ka :on beh-a :kaa or 'beh. So 'on se deh 'ye 'gabaa 'de 'an life 'di eh :mor deh :daa eh 'ye-dih 'an :zulu 'kle, 'on mu dha 'on bad lucky 'o nothing, 'on :se-' no bad lucky 'ye. :mor eh 'dhu nyor :ne dha or taa-eh mlor :yee' 'on se-eh yubo 'o. But 'on se deh exprience :eh :mor bad lucky :eh-: 'on 'ye nothing, deh+-a klehkpeh 'on na-a' bo.